áfó akóp iném idém. Atábá adia ké ntie adé udíá iké ntié adé udíá diá úmá aluíd ntié nté íũpó alísuán ké idém afómì usuk nwòñg mkpọ ùnwongó ké alũiwúo, afóngó úsuàn ke àlúiwólo, ídáhà ade íném ulóasíí atté údúk fien ídem. Asok atie ke ntié adé asok adíà adé mkpó adé akúd nté etok ìdap àlúyíed fefene-fefene-fefene. anwong nwọng unwọngo-nwong nnwong adé afó ínyókó ìnaà ké ndéadé àdàiyá etatok oooooo aké démé áfówó ehímm̃ekóp ídém iném ùlóasil adé afón.